أول شي نأخذ شرحتين من الخبزة نحطهم بين الجبن أو أي حشوة تحبها إنت مثل التونة، ولا اللحم واللحم البارد، ولا مخليهم مع بعضهم، قطعهم حسب الرغبة، بش تحطي توابل حطه عادي، هي شي تريته يمشي معاك عادي.